Gny gitara koa gny famoahany feo da gny fitendrena gny cordes igny sy gny fipetahany amy gny vatabeny igny manko ho misy rivotry mitazo famoahany feo tsikelikely avao koa dafa gny fikitikitiha gny cordes igny avao, fipitsapitsana an'igny arakaraky ze clés anaovan'anazy ao gny famoahany feo.